﻿Owaahanjoka, nasobola kukuyamba mubuli kizibu kyona beitu abantu abu olikuba nobaza nabo, kakuba ofuna obuzibu obwamaani basobola kutakuyamba nkomunywaani waahanjoka. Nyowe niinihira ngu munywaani wahanjoka nakila, <hesitation> naakufunile abanyweaani bahanjoka bateito okukila kufuna abantu baingi abatandi harubaju muno